Jadi <hesitation> anre-anre de mappakede <hesitation> kaluku iyanaritu <hesitation> dok- doko-doko cangkuli na- yang kedu- <hesitation> dua <hesitation> nasi kuning <hesitation> tellu ikkaju sa- ikkaju santang na jadi ero rekeng tellu de yepa namalunraq narekko mappakekiq <hesitation> kaluku ilalenna bangsana nasi kuningnge icampuru sibawa <hesitation> nanrede nappa igaru yatosi <hesitation> makkutoro ikkaju de sibawa doko-doko cangkuli de jadi yero tellu menuruq ku napakekiq kaluku <hesitation> ilalenna anre-anre